Eey, ko laawol ngam ɗum waɗi jeyɓe ɓe, sabu njifti fiyaangu ngal njilɓe e wuro. Nde njangol e voti ngal, ɓe waawi jokkondirde laamɗe ngal, joomi ndiyam no teddungal e laamɗe ngal.